הַדָּא סוּאַל סְעִיב בְּזַבַּא מֻכְתַלְפִּיף פִيه אֻלְרָאִי, כּנְצַנּ בְּלִי כָּאן חֵ'זְء מִן הַקַּדַר לִי מַעַנְדְנָאש פִּיה הַיַּד וְלָקִין פִי הַוַקְת נְפְסוּ, הַקְּרָארَאת דִיָּאלְנָא וְהַאֻפְעַל דִיָּאלְנָא כִּתְלַעַב דּוּר קְבִיר פִי תַּשְקִיל הַמַּסִּיר דִיָּאלְנָא, חְנַא מַאשִי מְגַ'רּ דֻּמַּא, עַנְדְנָא הַקְּדְרָה נְחַתַּר וְנִשְהַדוּ וְנְאַתִּירוּ עַל בְּזַבַּא דִלְחַוַאיְח פִי הַחַיַּאת, הַקַּדַר מֻכְנָה יְקוּן טְרִיק וְלָקִין חְנַא לִי כּנְחַתַּר הַחֻקוּט לִי גַּנְדִירוּ בִּיהוּם.